أول شيء تفتح متجر التطبيقات على جهازك مثل جوجل بلاي في أندرويد، أو آب ستور في آيفون ،وبعدين تستخدم خاصية البحث عشان تدور على البرنامج اللي تريده ،بعد ما تلقاه اضغط عليه بعدين بتشوف زر تثبيت، أو تحميل وتضغط عليه وتنتظر شويه لين -يتح- ينتهي التحميل وبعد ما يخلص تقدر تفتح البرنامج من الشاشة الرئيسية ، وإذا تحتاج تسجل دخول تابع التعليمات، وبكذا تكون ثبت البرنامج بنجاح.